Sen i parë ça kisha ble nëse kisha fitu llutri është ni ker t'mirë, t'ri, mandej isha shku te mjeku mi bo krejt kontrollet e mundshme edhe mi ndreq dhomt, mandej i kisha la borxhet që i kam bankës edhe motrës edhe vllaut edhe mandej kisha ble sene për shpi.